E telefony da karazana zavatra kelikely karikare zay izy na miendrimendriky mahisy zoro moa zany na rektangle izy io zany de natao hifandraisany, izany hoe olo roy samy mipetraky ame toeragny sambihafa mifankalavitry, da afaky mifampiresaky amin'alalany telefony, izany hoe hifaindraisana amin'olo roy, na maromaro ame toerany sambihafa mifankalavitry zany gn'ampesa gne telefony.